Pos pueis prencipial con cosas assina: Cómu va la cosa? Cómu me tildu? o No conoçu a quasi que naidi peru me pilra la música que estais pusiendu. Tamién pueis perguntal pola calimba que tengan, que calimba la genti siempri quieri en una fiesta. O mejol qu'essu entovía, aportas con cervezas ena manu i de seguru que la genti se t'ajunta de momentu.